Kua jaenungavi, tenonde aikuata seovapetea aikuata tuyuapoño, adobe, ani ladrillo, jayave aikuata aeka ayapokavi vaera, aeya ye vaera opu mbae